<hesitation> bemusim ni biasanya dasar buah asam mangga tu tadi mangga muda tu nah buah asam tu biasanya orang gasan mencok jar orang kalo orang banjar tu gasan mencok kawa jua masuki ke sambal kawa jua jadi di- dicacah- cacah diiris tipis lah dimasuki ke lombok <hesitation> ke sambal <hesitation> dibuati lombok jua dibuati bawang habang na itu biasanya amun musim nya <hesitation> asam tu rami- rami nya orang- orang beulah itu lawan o ini jua terong asam tu bemusim jua ya itu biasanya orang meolah ini apa gangan asam itu <hesitation> buah terong asam nya ni dikupas habis tu dijarang dengan banyu dimasuki bumbu- bumbu tadi tu habis tu dimasuki jua kepala iwak tu biasanya nyaman jua tu tapi bemusim jua na lawan ada jua <hesitation> buah ramania- ramania ni kawa gasan sambal pang sebujurnya tapi ada jua yang memakan itu gasan <hesitation> mencok jua soalnya inya kawa jadi buah kawa jua jadi sayur ramania ni tapi inya bemusim jua habis tu. <hesitation> Habis tu yang bemusim jua ni durian, kawa jua diolah tempoyak tapi amun orang kebanyakan orang banjar ni kada tapi ketuju tempoyak tadi amun orang kalteng ni biasanya ketuju tempoyak, nah tempoyak tadi ni dikupas dari bijinya mbah tu dibari garam ibaratnya di fermentasi lah nyamannya kaya bebau basi kaitu habis tu dimakan nya dengan <hesitation> bawang merah jua di- dihiris- hiris tipis dimasuki dibuati ke dalam durian tadi biasanya di- didiam akan beberapa hari hanyar kawa dimakan dengan nasi lawan iwak jua habis tu amun iwak ni kaya nya kada bemusim lah amun iwak karing talang nih, jadi kawa ja tiap waktu dimakan saluang tu jua kawa jua iwak sapat jua kawa dimakan bila- bila ja kada- kada yang bemusim jua. Yang bemusim jua tu kalakai pang kalakai nih hidup nya liar aja tapi sebujurnya ngalih jua didapat walaupun nya liar amun kita bepikir tu kan amun liar ni banyak ja inya tumbuh kada dikita haragui gin nya tumbuh sorang, nah itu amun kalakai ni biasanya ditumis ada jua orang yang meolah besayur gangan santan lah ibaratnya na dibuati kena kalakai tadi tu di- dihiris- hiris halus- halus ja dimasuki kedalam. Santan bejarang tadi habis tu kalakai tumis tu ulun pas sd tu rancak banar meambili jadi, ulun kira tu sempat kada <hesitation> lain bemusim lah ibaratnya tapi ternyata bemusim ngalih jua dicari wahini, apalagi di jawa amunnya kalakai ni biasanya kada tapi banyak yang bejual lawan batang- batang nya gin <hesitation> karas jua dijuali amun disini, amun di kita di banjar atau di palangka sana tu banyak aja pang yang bejual cuma jarang sudah orang mendapati nya di- di wadah liar- liar kaitu lah ibaratnya. Amun ulun sd dulu tu rancak bekawanan besepedaan na itu kena ke rawa- rawa istilahnya mengumpuli kalakai ni banyak banar dapat nya jadi diolahi padahal masih sd tu rancak banar bemasakan dibuati apa bawang merah bawang putih bawang habang tadi tu dimasuki ke dalam apa kalakai tumis rancak banar paling rancak tu bemasak kalakai tumis ni lawan kawanan soalnya waktu sd ni kada tahu anu menukar- nukar kaitu nah kadada bisi duit jadi bemainan diwadah kawan misalnya ka rawa- rawa ngumpuli kalakai kena bemasakan nya diwadah kawan yang rumah nya baik kah rumah nya bagus na kena umpat bemasak disitu didapur nya kena mama nya umpat jua bemasak. Bemasakan bemakanan jua beramian sebujurnya kada yang ngalih banar pang dulu tu mencari, <hesitation> tapi wahini ni ngalih mendapati amun dipasar- pasar tu kada- kad yang tiap hari ada, apalagi batang nya yang muda na mun <hesitation> laki ulun tu suah melihat kalakai ni dikira nya sayurnya tu be- behulat sekalinya itu batangnya kalakai yang paling atas bentuknya memang kaya ini na ulat kaki seribu amun disenggolkan bentuknya sama kaitu jadi laki ulun melihat tu tekajut jarnya kenapa ikam memakan ini jar ibaratnya inya bepan- bepanderan, kenapa ikam memakan ul- ulat jarnya jar ulun itu lain ulat itu batang nya kalakai yang nyaman yang paling muda tu itu yang dicari malah, amunnya kaya daun- daun kalakai nya aja tu kada tapi ketuju pang memakani yang ketuju tu ya yang kaya batang muda nya yang kaya ulat tadi tuh.